No mi sheforto sumaare an kanjum woni, mi arta e mi looto, mi loota sumaare nde, mi loota nde boɗɗum, mi itta tuundi ngondi nder mayre, sey mi wadda sheforga, mi kafoonga, tay yeeso, mi jogooga e junngo, mi dibboonga ɓaawo, mi waɗa noon ɗum daga ɓaawoyaago yeeso, mi waɗa daga fecco ñaamoyago fecco nano, mi sheefo koto koye miina bakka kam, mi wuja nebbam.